होय, एक बोरें जीवन जोगपाक फुया धोरीं धरमाक मानपाचे गरज ना। कारण धरम मन्तांत तेह लोक देवान नावान झोगोटा आनी एकमेकाचेर अत्याचार कोर्टा। पण जो मनीस धरम मानिना तोह सगळ्यांक एक पुर्तो पोयता आनी झगडना।